Ma muyi kha khe mamighi khireni ma yi tamba zun ko manni weh to khidan wikhe ta ɓonno na tomen so sai ɗinmo yamba khidan wikhe ɗita wane kho lenya dinga wattu kho nonh kho kere phenon wattu khep khinin sammo no ɗila illanih to amma manni weh tabi ta mike weh wikhe a yum bo ko mike wanna. Kham la wikhe mu muneʒuh khan manni paroh niteppeʒum mikhe kabi ama kida ma wikhe walah to manni kho tiyaʒi pəroi to na khuduyin muri wesap khaʒum to khudan wikhe parotia bonne walah ne ma ne nam vi tomon mengi yamba allona cigaba ka wukhei har abadan abadin